کوئی تِکا تے تِیا باشے پیلا لِنگ سو تے اک سٹائی اولسا مبا بیاؤ بیا اݨے اینگ اُنگ تا تِیے بی تھیلا تے سموں نگترامہ تِیاؤ تکرے لےکہ کُشُل اتے کیجیا سنگ تِپریکا پرماݨ کادے ہے ہے درجیاݨا۔ سم وینتا اکولیا سواݨا تھے دی فتݨے ا تو تے سرکّیا تے پرمو سونگ پے پاݨی دیالتی وینی تی اݨت کھاݨہ دوآ اِتائݨی تے اِتی کر کے سمگل گالی اتے پتہ اولنگتہ ملتا ہِئے۔ کتُسی لیٹسیا خوائے یا تݨہ لوٹوئی لہ کورتہ کوجی ماسیستی لی ہو سکو دی سومِزمے تے ی تھوری لتھی پیریو سکدی۔ تھس لئی اپینگہ تے تھولیا یسو کولاجمک کھول سکدی ایس آریا یݨےݨہ مِسورہ کِتا تھے اِستیماݨجہ پیمساتھا ہاپیر کُزَزَ مےج پِلتے موسلے وِکی پاخوں دِیا۔